Jaa nnꞌaⁿ nnda̱a̱ nntjaaꞌndyo̱ cwii calawo cwii tsꞌoom, cwii tsꞌoomtscaaꞌ oo cwii tawꞌaa ñequio na cwilalꞌueeꞌndyo̱ cwii martillo chaꞌ na nnda̱a̱ nntjaaꞌndyo̱ cwii calawo cwii tsꞌoom, cwii tsꞌoomtscaaꞌ oo tawꞌaa macaⁿnaꞌ na tsꞌaⁿ nntꞌuii tsꞌaⁿ calawo nntꞌiom tsꞌaⁿ calawo nacjooꞌ tscaaꞌ, nacjooꞌ tsꞌoom oo nacjooꞌ ta ndoꞌ xeⁿjnda̱ tsꞌaⁿ nncjo̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ calawowaaꞌ ñquio cwii martillo hasa na nncjaquieeꞌ juunaꞌ tsꞌoom oo tawꞌaa.